Për me i la dhomt mirë duhesh me marrë kalladontin me e qit n'brushë për dhom edhe mandena me fillu me lëvizje t'buta prej majës t'dhomve deri te mishnat e dhomve me fërku. I pastron mrena edhe jashtë, e pastron edhe guhën edhe i fërkon për nja rreth dy minuta për mu siguru që krejt jon pastru edhe n'fund i shpërlan mirë me ujë.